Lafo <hesitation> matetiky kokoa ny <hesitation> légume <hesitation> biôlôjika. <noise> Ya mendriky ny vidiny lafo izy satria <noise> matetiky tsy misy fiantraikany amin'ny vatagna <noise> ary tsara koa ny tsirony. <noise>